Yaade so golloya golle muuɗun o tabitii <hesitation> o duhundiri e yimɓe. A warti a ñaamii a haarii a lelike. Walla eer juulde warii, a immike a juulii.. Jon kaa ɗun e hono mun nii laatotoo.